E mixera da karazana <hesitation> boaty, boaty mandeha courant zany izy io, fa raha misy zany zavatry raha tianao hafangaro, botribotregny ho lasa malemy da ahisy agnatin'e mixera agny ao zany, de igny zany e mampifangaro anazy, hafangaro da lasa mifangaro e karazan'e raha samihafa raha tianao hafangaro, izay zany gn'asagne mixera.